Sarotra be ilay fanontaniana satria <laughs> samy tiako izy roa. Samy tiako na ny gitara na ny piano. Fa raha ohatra ka hoe tena tsy maintsy misafidy an dia aleoko gitara satria ny ankamaroan'ny hira tena tiako matetika mampiasa gitara daholo. Dia raha ohatra ka hoe mba te-hianatra hamerina an'ireny hira ireny aho, dia gitara izany no ilaiko ianarana sy fehezina aloha.